Benki ni handu heewika petha naa vandu waki- vandu vachishauriwa ku- ukapata maundu petha ukatiwika handu theri benki tichirekaa hamwichiivwe. Henachio iwika benki handu- handu- handuwethoa na petha ni benki na ikiwa rua kivandu wakitholova luvachi vachishauriwa na ithomeshwa kwi. Ukapata petha uwike benki kwasabau ni handu kura rimevunya petha du mira petha tajima tairi nireka kwikwi hang'wi ighwa hang'u tishiwe na moro. Mira kubenki ni handu wecha ni handu wehifadhia- hefadhia petha. Vilevile ukafika benki le wationdoa mfiri kughirwe gwathi <hesitation> kwairima uvika akiba epho kwa muda mwacha kwa malengo fulani henachio benki ni handu hemboa nakriretha bihandu hecha vandu vache vashighoru vandumbie vaghire vaghire itabia ye <noise> petha za vandu